<hesitation> Izy io manko re- refa mahandro ane sy voatery asia e hena za, gn'hena zany izy io da afaky sy andrahoa ndre da aniasika agnatin'amatao, magnano akô e vegetarien io zao da sy mihina-kena minsy fa e legioma fosy zasy gne afamadibadikinao afangaronao da tonga da mivôky sirony <hesitation> sara minsy io.